मेकू का उद्देश्य एना हो कि आपुक अच्छे देखुनोक और कतुई ड्रामे मुझा कतुई का रोल करनोक भी मेकू ही करो। एशो आमारे दोबो मेकू जादा दियातुदी ही करो जब। से शादी या कतुई उतसव मुझ जाओ।